فكرة أنك تستعمل التكنولوجيا عشان تحسن قدرات الإنسان أنا بشوف ده شي أخلاقي مية في المية و ما فيو أي مشاكل لأنو ممكن تعاين لمثال زي النظارة مثلا، دي أداة اختراع الإنسان عشان تساعده في البصر، لو عندك مشاكل في عيونك بتقدر تشوف أحسن، فالتكنولوجيا ما عندها مشكلة في أنها تدخل عشان تساعد الإنسان.